Bank ge na gunyihi mansia soka pipi, gunyihi mansia bau pipi, mansia kredit pipi, sedaba mansia sinyota pipi, anggena bato yang ngom waro gena.